Сифр, саду даҳ, дусаду бист, сесаду сӣ, чорусаду чиҳил, панҷсаду панҷоҳ, шашсаду шаст, ҳафтсаду ҳафтод, ҳаштсаду ҳаштод, нӯҳсаду навад, ҳазору сад.